Piuma dë carn rusa u anche dë carn dë pulast, ëntà tritela bin, pöi la zgnache bin, t'ie daghe 'na furma che völe, d'solit a sun rutunde e pöi pöle büteie cuai güst, t'ie büte ën po dë ruzmarin, ën po dë peiver e s'a të pias anche ën po dë peperoncino